Sikuleer saan injé imimé sabajomé, so soomé nang éñugéét, éhina, éjugeek, ékugay, ékombong, soon ébuleer, injé sasu sikuleer nimimé babé sa baaj mé.